نحطو فالشحن نشارجيه، يمكن الشحن طايح ما يحبش يتحل التيليفون، خليه يتشارجا مدة دريج هكاكا درجين، إذا ما خدمش ولا ما حبش ي- يتحل نولي <hesitation> نهزو للصلاح يشوفولي ممكنش فما حاجه ولا زر ما يخدمش، الزر تاع ال- الحل والتسكير هذاكا صعيب شويه ساعات كي تفسد ما تنجمش تحلو.